إذا تبى تصير كاتب زين أول شى لازم تجرأ من كتاب مختلفين لأن الجرايه توسع مخك وتعطيك أساليب <hesitation> جديدة، إكتب بشكل يومى حتى لو كان شى بسيط، الممارسة بتساعدك وتطور أسلوبك، لا تنسى تأخد أراء ناس تثق فيهم وتجبل النجد عشان تتحسن وأهم اشى حاول تكون واضح ومباشر وخلى أفكارك مرتبة وسهلة للجرايه.